אז א מענטש איז א צופרידענע מענטש, יא, קען ער אנקומען צו א גאנצע שמחה א גאנצע פרייליכקייט. אויב איז ער א צופרידענע מענטש און ער קוקט אלעס מיט א פאזאטיווע בליק.